ང་ཅི་ལ་དཀོན་དགོད་ན་མ་ཁུ་ར་ཧེ་རུ་མ་ཆུང་ཆུང་སྤྱི་ཐུག་ཐུག་ཧེན་ན་ང་ཅི་ཨོ་དི་ལོགཕདྡེ་སྨན་ཆུ་ཕྱྒུ་སེན་ན་ང་ཅག་གིས་ལ་ཀོ་་ཀཔོ་ཡན་ན་ཇུ་ན་མ་ཚིང་ཚིངས་ཧེན་ན་མ་འོ་ཕི་ལོ་ལེབ་ཕྱ་ཏེ་སྨན་ཆུ་ཕྱྒུ། མ་འོ་ཕི་ལོ་ལེབ་ཕྱ་ཏེ་སྨན་ཅོ་སྨ་ཡ་ན་གཡ་པ་ལྟེག་མ་ཨོ་དི་བོམ་པོ་ཐེན་ཌི་གི་མ་ཨོ་དི་ན་བུཀྒྒྶྨིན་དཡེ་ང་ཅི་མ་ཌེ་ཚུ་རུ་རྡོ་སེ་ཡ་པུ་ཅེ་ཧེ་ཨིན། ཨོ་དི་ཧོ་ཏེ་ང་ཅག་གི་ལོ་་ཀོ་་ཡན་འགྲོ་གུ་མ་དེཁྱལ་སྤྱི་ན་གཀ་བའི་ལེམ་ཕྱ་ཏི་མ་ཀྱུ་ཏེ་ལྷོད་སྨན་ཌེ་ཅོ་ལེམ་ཕྱ་ཏེ་ཐབ་རྒྒྱ་ལེན་བར་ཐཤོ་གིས་ལེམ་ཕྱ་ཏེ་ཅང་གུ་པོ་འི་ལེང་པི་ཅེ་ཧེ་པོ་ཨེིན།